مئی مہینے کہتے برسات کا موسم، مئی مہینے میں ہلکی ہلکی بارش ہوتی ہے حالانکہ جون جولائی میں رپ رپ بارش برستی اور مئی مہینے میں گرمیوں کی شروعات ہو جاتی ہے، کلیاں بھی، پھول بھی کھلنے لگتے ہیں پھر مدرز ڈے بھی آتا ہے، اس میں پھر اسکول کی چھٹیاں بھی ختم ہو جاتی ہے اور مئی مہینے میں تاپمان بہت بڑھنے لگتا ہے جس سے ہمنا ایسا لگتا کہ دن بہت لمبا چل رہتا مئی میں دوسرا رویوار جو آتا تب مدرز ڈے <hesitation> مناتے ہیں دھوم دھام سے، کالج اسکول میں اور سب نے جو کی <hesitation> ایسا لگتا ہے جبکہ ساری <hesitation> امیاں کو اچھا لگتا اور مئی مہینے کی اور ایک بات ہے کہ کسی بھی جھاڑ کو یا پیڑ پودے ان کو پانی ڈالنے کی جرأت نہیں پڑتی، اپنے آپ ان کو پانی ملنے لگتا ہے اور نئے پھول ہے <hesitation> وہ کھلتا ہے، بڑے بڑے ہوتا ہے، اچھے تو یہ <hesitation> مئی کا مہینہ ہے، مئی کے مہینے میں اتنے سب کچھ ہوتا ہے